eitt stærsta fíkniefnamál Íslandssögunnar kom upp á Seyðisfirði á fimmtudag þegar tollverðir fundu tugi kílóa af sterkum fíkniefnum í fólksbíl tveir erlendir menn voru í dag úrskurðaðir í varðhald félag eldri borgara í Reykjavík hefur enga lagalega stöðu til að krefja kaupendur íbúða um milljónir í aukagreiðslur en kemur til þeirra biðjandi á hnjánum og fer í þrot ef þeir hafna boðinu þetta

segir ráðgjafi félagsins fólk sem vann að björgun fimmtíu

í nótt og morgun sveiflaðist milli vonar og ótta um hvort tækist að koma dýrunum á flot vitni að aðgerðunum brustu í grát þrjátíu dýr björguðust en um fimmtán drápust verslunarmannahelgin hefur farið vel af stað og lítið af alvarlegum málum komið upp veðrið hefur leikið við landsmenn og gestir þeirra fjölmörgu

um helgina virðast í skýjunum um eitt þúsund og fimm hundruð íbúar í brestir komu í stíflugarð eftir mikla úrkomu undanfarna daga

kílóa af sterkum fíkniefnum í fólksbíl sem kom með Norrænu

tveir Evrópubúar hafa verið úrskurðaðir í tveggja vikna gæsluvarðhald lögreglan á Austurlandi rannsakar málið með aðstoð tæknideildar

lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu lögreglan á Austurlandi sendi frá sér tilkynningu í hádeginu í dag þar sem greint var frá því að tollverðir hefðu fundið mikið af fíkniefnum í Norrænu tveir menn hefðu verið leiddir fyrir Héraðsdóm Austurlands og úrskurðaðir í tveggja vikna gæsluvarðhald hvorki lögreglan á Austurlandi né lögreglan á höfuðborgarsvæðinu vildu tjá sig um málið og sögðu rannsókn þess á mjög viðkvæmu stigi samkvæmt upplýsingum fréttastofu

hefur lögreglan notið alþjóðlegrar aðstoðar við rannsókn málsins fréttastofa hefur heimildir fyrir því að fíkniefnin sem fundust séu eitt mesta magn af sterkum efnum sem lagt hefur verið hald á hér á landi í einu mesta magn af sterkum fíkniefnum sem lögreglan hefur fundið í einu hér á landi var í

fyrir rúmum tíu árum þar hlutu sex menn dóm fyrir að smygla til landsins fimmtíu og fimm kílóum af amfetamíni og níu þúsund fjögur hundruð e töflum um fimmtíu grindhvalir strönduðu í gærkvöld í fjörunni neðan við Útskálakirkju í Garði níutíu björgunarsveitarmenn og fjöldi sjálfboðaliða hélt hvölunum votum og vann að því að losa þá eftir að flæddi að þrjátíu dýrum var bjargað og segir árangurinn framar vonum á annan tug drápust hér í fjörunni fyrir neðan

liggja hræ dýranna sem ekki tókst að bjarga í nótt þetta er í annað sinn á

skömmum tíma sem svona stór vaða strandar hér við land verkefnið var óvenjulegt og björgunarsveitarmennirnir þurftu í raun að byrja á því að læra hvernig á að umgangast hvali

var þeim til halds og trausts þetta er ekki það sem björgunarsveitarmenn eru að æfa sig í eða gera á hverjum degi þannig að þetta var svolítið nýtt fyrir öllum dýrin lágu á víð og dreif um fjöruna en þú heyrðir í þeim andardráttinn og sást hreyfingarnar hjá þeim

flotgöllum með hjálma grímu og gleraugu því smithætta getur verið af blæstri hvalanna og þeir geta slegið fast frá sér með sporðinum aðrir sjálfboðaliðar voru verr búnir björgunarstarfið tók á klukkan eitt var og um klukkan þrjú segir Elva marga hafa verið orðna

fyrsta dýrið losnaði og vonarneisti kviknaði í brjóstum björgunarmanna verkinu var þó ekki lokið dýrin voru þreytt og sár eftir að hafa bylt sér í grjótinu og

að hreyfa sig meira þá verður meiri reyna að losa sig komast af stað þrír til fjórir björgunarmenn syntu með hverju dýri og beindu þeim út á haf en

voru áttavillt og syntu í hringi ég held það séu allir bara að melta þetta við erum enn bara vá gerðist þetta

vonum öll sem voru með einhverju lífsmarki náðum við að koma

gefa þeim klapp því það greinilega róaði dýrin Suðurnesjamenn hafa í dag gert sér ferð í fjöruna til að virða hræin fyrir sér svæðið sjálft hefur nú verið girt af vegna sýkingarhættu enda blóð og vessar víða

segja annað og maður veit ekkert af hverju það

slíku og sé ekki nóg grindhvalir eru

um hvers vegna þeir eiga það til að synda upp í fjörur en í þessu tilviki telur Edda Elísabet Magnúsdóttir líffræðingur að þeir hafi elt æti upp á grynningar og tapað áttum makríltorfa var skammt undan ströndinni hræin

geta ekki legið áfram í fjörunni svona skammt frá byggð bærinn fundaði í dag og í kvöld á með hjálp björgunarsveitanna á svæðinu að reyna að draga þau út á sjó hugsanlega þarf að urða einhver í fjörunni sjálfri eða í Álfsnesi kostnaður við íbúðir sem Félag eldri borgara reisti við

fór fjögur hundruð og eina milljón fram yfir áætlun í fyrradag var kaupendum gert ljóst að þeir yrðu annað hvort að greiða meira fyrir íbúðirnar eða hætta við kaupin einhverjir kaupendur íhuga málsókn á hendur félaginu maður sem aðstoðað hefur stjórn félagsins við að

greiða úr vandanum segir ljóst að slík málsókn myndi keyra

í þrot Gísli framkvæmdastjóri félagsins hyggst funda með hverjum kaupanda á þeim átján fundum sem fram hafa farið var kaupendum kynnt skjal þar sem segir að félagið telji um tvo möguleika að velja að samþykkja hækkun kaupverðs eða falla frá kaupunum ekkert er minnst á þriðja valkostinn dómstólaleiðina maður sem aðstoðað hefur Gísla á fundunum segir að kaupendum hafi þó einnig verið gerð grein fyrir því að dómstólaleiðin væri fær og réttur félagsins enginn

um tíu prósentum sem gera um fjórar til sjö milljónir á íbúð stjórn félagsins fól Sverri að fara yfir verkefnið alla reikninga og samskipti við bankann hann segir að á miðvikudag hafi legið fyrir að það vantaði fjögur hundruð og eina milljón til að endar næðu saman eru þetta stór mistök eru þetta mistök sem fólk sér á hverjum degi í þessum bransa nei ég hef aldrei séð svona áður þetta hafi fyrst og fremst verið mannleg mistök vextir hafi verið vanáætlaðir en að auki hafi framkvæmdir tafist um níu mánuði vegna þess að færa þurfti lagnir lögmaður eins kaupandans sagði í fréttum í gær að kaupendur gætu krafist efnda og í viðtali við Morgunblaðið í dag sagði lögmaður og tengdasonur eins kaupandans að hann hygðist sennilega auglýsa eftir

þátttakendum í hópmálsókn á hendur félaginu félagið gerir sér alveg grein fyrir því að það getur ekki ekki bjargað sér út úr því og það yrði borðleggjandi tapað mál

ef félagið lendir með fjögur hundruð og eina milljón í fanginu er það bara gjaldþrota það er í sjálfu sér þannig að félagið er bara að koma á hnjánum og biðja til fólks skilurðu félagið

bindur vonir við að hluti kaupenda samþykki hækkunina þá hyggst það selja íbúðir þeirra sem hætta við kaupin á markaðsverði en fyrir voru kvaðir um að gera það ekki rúmlega átta hundruð manns voru handtekin í Moskvu í dag þegar fjöldi fólks safnaðist saman þriðju helgina í röð til að krefjast þess að stjórnarandstæðingar fái að bjóða sig fram í borgarstjórnarkosningum í september tugum stjórnarandstæðinga

var meinað að bjóða sig fram þar sem starfsmenn kjörstjórnar töldu ekki rétt staðið að undirskriftasöfnun þeirra lögregla beitti kylfum til að brjóta mótmælin í dag á bak aftur þá handtók lögreglan

lögfræðing sem skipulagt hefur mótmælin áður en hún mætti á þau lögregla dró hana út úr leigubíl þar sem hún var á leið á mótmælin og færði hana í varðhald og hér var að berast ný frétt að minnsta kosti átján voru skotnir í skotárás í verslun í El Paso í Texas nú rétt fyrir klukkan sjö nokkrir eru látnir og segist lögreglan hafa upplýsingar um að fleiri en einn byssumaður hafi verið að verki yfirvöld í El

segja að þrír grunaðir byssumenn séu í haldi lögreglu þetta

í Bandaríkjunum það sem af er ári nánar er fjallað um málið á rúv punktur is

verslunarmannahelgin fer víðast hvar vel af stað og lítið hefur komið upp af alvarlegum málum hjá lögreglu á Akureyri er hátíðin ein með öllu haldin venju samkvæmt og í blíðskaparveðri að þessu sinni gestir á hátíðinni gátu í dag spreytt sig á hlaupi upp á súlur og í þeirri þrekraun þarf að gæta þess að vökva sig rækilega þeir urðu

ekki minna blautir krakkarnir sem renndu sér í gilinu og í Kjarnaskógi voru tugir liða í þremur aldursflokkum skráðir í var einnig dagskrá í miðbænum með spurninga og húllakeppni og í lystigarðinum seldust

eins og og í Vestmannaeyjum hélt þjóðhátíð áfram en við skulum byrja í Landeyjahöfn þar sem sumir áttu fótum fjör að launa við

að komast í Herjólf við erum hér um borð í

nýjum Herjólfi en bæði nýi og gamli Herjólfur sigla til Vestmannaeyja þessa verslunarmannahelgina til að anna þörfum

en þangað er förinni einmitt heitið hvernig var gærkvöldið stelpur

já bara geggjað fyrsta skiptið á þjóðhátíð sko hvernig stemmdar fyrir helginni vel bara já þetta verður ótrúlega gaman gaman maður djöfull var fínt afskaplega fínt í gær gerðist eitthvað skemmtilegt ekki til að ræða um ekki í Ríkisútvarpinu hvernig virka þessi hvítu tjöld hvað hvað fer fram hérna á kvöldin það er bara rosa misjafnt yfirleitt er þetta bara

að bjóða upp á hérna kryddbrauð og svona kalda eðlu salat og svona við erum með klakavél og svo er leisersjó það verður að vera það er nauðsynlegt á öllum þjóðhátíðum er þetta mikilvægt svona inn á milli kvölda já að taka smá jóga á morgnana hvað gerir það fyrir þig bara lagar aðeins bakið eftir brekkuna tekur það á að vera í brekkunni það tekur virkilega á hún er erfið þegar maður er

maður á það til að rúlla niður það er kannski ekkert sérlega líflegt um að litast

og tjaldarnir hérna fyrir aftan mig en í kvöld og á morgun mun brekkan hér í Herjólfsdal fyllast af um fimmtán þúsund

neistaflug stendur nú sem hæst í Neskaupstað Ágúst Ólafsson

er fyrir austan en byrjuðu að skemmta sér strax á miðvikudagskvöld og í dag tóku Norðfirðinga daginn snemma og voru mættir í fótbolta fyrir hádegi þetta er

einhvers konar vellyktandi svar við fyrir vestan góður í þessu en allir

stendur í fjóra daga og eftir tveggja daga skemmtun var hátíðin sett formlega í gærkvöldi í brakandi blíðu og fínni stemningu neistaflug er ein af eldri bæjarhátíðum landsins og þetta er sú tuttugasta og sjötta í röðinni hér sameinast Norðfirðingar og þá gildir einu hvort þú býrð á staðnum eða ert brottfluttur auðvitað koma svo aðrir gestir víða að þið virðist leggja mikið upp úr því að þetta sé fjölbreytt og fyrir alla fjölskylduna já við leggjum mikið upp úr því að þetta sé fyrir alla við viljum fá sem breiðastan aldur á svæðið til okkar og að allir geti notið saman

eins og þú ætlaðir þér já alveg klárlega þetta er

frábært getur ekki klikkað um eitt

þúsund og fimm hundruð íbúar í Derbyskíri í Bretlandi hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna ótta við flóðbylgju brestir eru komnir í

ofan þorpið eftir mikla úrkomu undanfarna daga á fimmtudaginn komu brestir í stífluna og var íbúum þá gert að yfirgefa heimili sín

rignt í dag og því hefur íbúum verið leyft að snúa tímabundið heim

sækja mikilvægar eigur breska Veðurstofan hefur þó gefið út gula viðvörun fyrir morgundaginn og búist er við úrhellisrigningu

forsætisráðherra Bretlands kom til hann ræddi við íbúa sem þurftu að yfirgefa heimili sín og sagði nauðsynlegt að endurbyggja stíflugarðinn Reykvíkingar sem

deyja á árunum tvö þúsund tuttugu og þrjú til tvö þúsund tuttugu og fimm og kjósa að hvíla í kistu verða grafnir í

formaður kirkjugarðasambands Íslands segir framkvæmdir við nýjan garð í hlíðum Úlfarsfells hafa tafist og kennir borginni um útlit er fyrir að kirkjugarðar þurfi meira land á næstu áratugum þótt fleiri láti brenna sig

hefur tekið tíma að finna nýjum kirkjugarði stað í Reykjavíkurborg árið tvö þúsund og fimmtán úthlutaði borgin kirkjugörðum Reykjavíkurprófastsdæmis lóð við rætur Úlfarsfells til stóð að byrja þar

af krafti á árunum á eftir það hefur ekki gerst þannig að við erum í stökustu

eru á vegum borgarinnar og Þórsteinn segir þær geta tekið sex ár það þurfi að flytja um sjö hundruð þúsund rúmmetra af jarðvegi á svæðið til að dýpt grafa verði nægileg nú séu komnir fimmtíu þúsund þjóðin eldist landsmönnum fjölgar og það krefst mikil jarðrýmis að jarða alla í kistu undir grænni torfu hér í Fossvogskirkjugarði er plássið nánast uppurið og í Gufuneskirkjugarði á það að klárast árið tvö þúsund tuttugu og þrjú vegna tafanna við garðinn í hlíðum Úlfarsfells skapast millibilsástand frá tvö þúsund tuttugu og þrjú og þar til nýi garðurinn verður vígður árið tvö þúsund tuttugu og fimm eða

og stefnt að því að grafa Reykvíkinga sem látast á þeim árum í Kópavogi nýi garðurinn í hlíðum Úlfarsfells á að rúma um tuttugu og þrjú þúsund

Þórsteinn telur þó að fleiri garða þurfi ekki að vígja í Reykjavík á þessari öld síaukin tíðni

þeim fjölgar stöðugt sem velja að láta brenna sig og í fyrra voru fjórir af hverjum tíu sem létust hér á landi brenndir hérna í ofnunum á bálstofunni í Fossvogi

eru algengari meðal íbúa höfuðborgarsvæðisins en landsbyggðarinnar enda eina landsins í Reykjavík ekki er þó útlit fyrir að bálstofunum á landinu fjölgi Þórsteinn segir það ekki bera sig þess í stað verði komið á skipulögðum flutningum látinna til Reykjavíkur til að þessi leið að láta brenna sig verði þægileg fyrir allar byggðir landsins nú er árleg þörf á landsvæði undir kistuleiði á við tvo og hálfan fótboltavöll ef fimmtíu prósent velja að láta brenna sig árið tvö þúsund og fimmtíu verður þörfin fjórir fótboltavellir ef hlutfall þeirra sem brenna sig verður sjötíu prósent þarf svæði á við þrjá á næstu árum horfir Þórsteinn til þess að duftker verði í auknum mæli jarðsett ofan á gömlum leiðum myndað

og þá að veðri flestir ættu að geta notið þess að vera utandyra um helgina enda hægviðri og milt um allt land en þó getur verið fremur svalt þar sem andar af hafi hins vegar eru líkur á að verði skýjað í flestum landshlutum á morgun og stöku skúrir inn til landsins síðdegis en sólin er líklegust til að brjótast fram á Vestur og Norðurlandi Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer betur yfir veðrið að loknum íþróttum Kristjana Arnarsdóttir sér um íþróttirnar í kvöld annie Mist Þórisdóttir og Ragnheiður Sara Sigmundsdóttir féllu úr keppni á heimsleikunum í

í dag Björgvin Karl Guðmundsson og Þuríður Erla Helgadóttir eru í góðri stöðu eftir sex keppnisgreinar h k hafði betur gegn í b v í úrvalsdeild karla í það var Þjóðhátíðarstemning á Hásteinsvelli og h m íslenska hestsins hefst í Berlín á morgun eitt stærsta fíkniefnamál Íslandssögunnar kom upp á Seyðisfirði á fimmtudag þegar tollverðir fundu tugi kílóa af sterkum fíkniefnum í fólksbíl tveir erlendir menn voru í dag

úrskurðaðir í varðhald félag eldri borgara í Reykjavík hefur enga lagalega stöðu til að krefja kaupendur íbúða um milljónir í aukagreiðslur en kemur til þeirra biðjandi á hnjánum og fer í þrot ef þeir hafna boðinu þetta segir ráðgjafi félagsins fólk sem vann að björgun fimmtíu grindhvala í Garði í nótt og morgun sveiflaðist milli vonar og ótta um hvort tækist að koma dýrunum á flot vitni að aðgerðunum brustu í grát þrjátíu dýr björguðust en um fimmtán drápust verslunarmannahelgin hefur farið vel af stað og lítið af alvarlegum málum komið upp veðrið hefur leikið við landsmenn og gestir þeirra fjölmörgu hátíða sem

um helgina virðast í skýjunum í Bretlandi hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna flóðahættu brestir komu í stíflugarð eftir mikla úrkomu undanfarna daga þessum fréttatíma er lokið næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan tíu í kvöld og rúv

verið sæl